Tu mung nga yo to kake e kom ta kem me gua lo vatono kem ta herek me lirie kem anga lo leuro anga lo nde kem anga mo nuye kem mavanging au nia me vanging kem ka e nok me e elme kem me pu kem me vanging anga lon ngkin alo nde kem me viri kem me lirie kem me vridu kem me e. Kem sapa lirie anga le del au nga mo nuye sapa mom hekem i keikei aikem pute mom akem monga lua nuye monga lua dne monga lua nuye monga lua dne monga la dek kemme lirie au nia <noise> lo burdel vane mp pu ma vale men lapi. Kem me lirie au yali te manir kem e ma anga e manir tanua kem me radel va e pap kem me lunga me herma kem mo pu mo n e huk kem <noise> kem mime mil ta in ha kem kem me mom kem me vriou o e mima kem mo e tena kem son na vue kem mopu mo urun kem sap pu mo ne urur makem loyok lo teinran amor anga pinde kem leuro mo kem manga kakae nangan kakae mo pumo ne urur mlan o mo girieni tanua tanga lo nuye, girie ni tanga lo del anga i putanga lon tan uva tan uva kem ta gua, ta gua igo kem me gua lo nde si kem ta pu mo ne radel va e pap yo mo rodei yo si kem ta pu. Kem puta pinde mbuo si ta pindie mbuo ta pindie mbuo, e pap ta piamo. Mbuo monga oi ne burdel okanga lo burdel ana siam le he vue denan dede ausi llulie <noise> anga lo burdel ana ma mbuo lakap to kem kem ta mar au yalis lo vue kem birbir mana yo mo ro dieyo na kem ta mar alo vue na kem ta gua nepap ga long ga long, ga long mo mbuo long long mope. Kem targa vap teni kem ta ga kombua e kahe kem taga robel ton kem ta ta robel igo in nir mbuo men, mbuo men per ikem mita mil kem kamita langa moriem ke mita kem mita mil kem ta pindre tena kem mo mima ke anga lo leuro kem ta ler a lo learo mo lap angkem, kem ta mlo vatono. Kem pu taler ale del kem mita mil kem me pu mo ne va aunga lo ne nuye kem ta herek ta vanging vanging vanging pe kem sa, herek me mung ma a sera pu pa va aunga lo nuye go o sera pu pa va aunga lo nde. Aungan nuye delasi nga manga pur time muntua kem ton nga kem kamo pu tana ok ike me ki e ronke min sama i ki i kem me ki e ronga me totong kekei mo ne pu tanga lo del ana, anga ma mia ang me mole. Anga me ho me ho kem kame ki i e rosi mo pu tana kese ki e rosi mo pu tana erosi son min te nating son min te alua ke komia mo manga pur ta mung ta po pukana lolkem, kem kamo pu tana kumui anini so na kone kem me pu mo kem memil.